पनियमा जसने मुई तखाना कहलहि न । माछरी हसै सभ कतेक जिब सभ हसै ओसने कहके यघुडा जिब मधे हलिय कछुहा । कछुहावा जबड घेन्टी हसै । जससे हसवाक जबड हसै न ठोरवा ओसने एकरा हसवासे जबड हसै नम्हर जबड नम्हर कहसै न कछुहा क घेन्टी खन्यागा खन्पाछा हो उहे हलिय कछुवावा । इय पनिया मा रहलही एकर हसे जसने चराइया नि दैना हसै न, हसवा चि दैन हसै हो एकर फेनी दैन हलही । एकर दैन एस्कन बरियार हलही एस्कन बरियार हलही कि जुना ढकना नहिय हलही मारे मारे बोदहर फेरी हलही बरियार फेरी ओसने हलही । एकर कहवा बरै याको हसवा चिन नि दैनावा नहिया जे टुरे टुरे सकै एकरे देखै कथ कथि हसुवा तेरे कटे पर्लही कथि कथि तेरे कटे पर्लही बल्ल इय एकर वाही दैनवा निकणवे सकैलही खा बरियार यगुडा जिब मधे कछुवा हलिय ।